<hesitation> loñi, martye, ñerku, jueve, viañi, sauru, dominku, yukuan kuu kɨvɨ iin kɨvɨ iin vitya ta yo'o cha iin iin vitya yukuan satyiñu‑ndi cha iin iin kɨvɨ iyo tyiñu sa'a‑ndi ta <noise> ta mai kɨvɨ <noise> kɨvɨ loñi <noise> <hesitation> ndukuita‑ndi tyaa‑ndi xita chachi randyi'i xita ta kua'an‑chi skuela o chachi ra‑yɨɨ xita ta kua'an‑chi cha'a ku'u ta <hesitation> tɨ'vɨ‑ndi tuve'e ndɨ ndyiko‑ndi ta tɨ'vɨ‑ndi tuve'e ta <hesitation> kua'a‑ndi kuanakatya‑ndi yuvi <noise> kua'a‑ndi kuanakatya‑ndi soo ña yuvi <noise> ki'i‑ndi soo ta kua'an chi'i‑ndi ndya yuvi ta ndya yuvi chika‑ndi tyi iyo ñatu ndutya ve'e <noise> ta kua'a‑ndi yuvi ta yukuan kua'a‑ndi kuanakatya‑ndi ta nachá tuku‑ndi ta natiso tuku‑ndi tiso‑ndi nuñi‑ndi inka ndoyo cha kuu xita inka kɨvɨ ta ma kɨvɨ martye ta <noise> suu‑ñi takuan tuku inka kɨvɨ tuku tu iyo inka tyiñu kua'a‑ndi cha'a ku'u ra‑yɨɨ kuaki'in‑chi ndukú kuasatyiñu‑chi nandɨ'ɨ tyiñu iyo ma ña'a tuku iyo‑chi kunun‑chi isa sava'a‑chi soo kunun‑chi xikun kunu‑chi. Ndɨꞌɨ nyiko‑chi ta kichaꞌa satyiñu‑chi <noise> yukuan tyiñu saꞌa‑chi tandɨꞌɨ vitya satyiyo‑chi kalu sakutyi‑chi seꞌe‑chi kuaꞌa tyiñu iyo tyañu vitya yukuan kuu tyiñu iyo ta <hesitation> suvaꞌa‑chi cha kachi randɨꞌɨ cha kachi <hesitation> ta <noise> yukuan tyiñu iyo tandɨꞌɨ <noise> tyañu vitya ta <noise> aan tandɨꞌɨ tyañu vitya iyo tyiñu saꞌa‑ndi ta <hesitation> bueno vachi‑ndi ñuu chika‑ndi chiꞌin chaꞌa‑ndi kaña‑ndi ndya ñuu‑ndi ta chaꞌa‑ndi nuu kuu ñuu kaꞌnu ta vachi‑ndi iyo‑ndi chika‑ndi iin hora iyo‑ndi ñiꞌi chika‑ndi chika‑ndi iin hora sava saꞌa‑ndi iin hora tu ñiꞌi chika‑ndi ta vachi‑ndi ñuu vachi sata‑ndi ta kuanuꞌu tuku‑ndi ndya veꞌe‑ndi ta iyo kɨvɨ tyi kuaꞌa tyiñu iyo kuaꞌa tyiñu iyo ta iin iin kɨvɨ van iyo tyiñu chii‑ndi soko tandɨꞌɨ ta kaña vaꞌa saꞌa‑ndi ta kuaꞌa‑ndi kuaꞌa‑ndi iin iin kuaꞌa‑ndi inka ñuu kuaꞌa‑ndi chika nuu‑ndi ta ndyɨꞌɨ‑ñi iin vitya ndɨꞌɨ‑ñi kuandɨꞌɨ‑ñi kɨvɨ ndɨꞌɨ‑ñi tyi cha chika‑ndi iꞌya ñatuu loko karu kuaꞌa‑ndi chiꞌin chaꞌa‑ndi chika‑ndi ityi kuɨtɨ ta kuaꞌa‑ndi iin iin ndaꞌa ñuu ta yukuan kuu tyiñu saꞌa‑ndi Ta kɨvɨ ndomingu ta maa ñiyɨvɨ kaꞌan‑chi chaꞌan‑chi veꞌe ñuꞌu ndyuꞌu tuku chika‑ndi veñuꞌu chaꞌa‑ndi veꞌe ñuꞌu chaꞌa‑ndi ta taꞌa‑chi kaka‑ndi chiꞌin chaꞌa‑ndi taꞌa‑chi kuꞌun‑ndi nuu kuu nuu kuu veꞌe ñuꞌu ta taꞌa‑chi chaa‑ndi yukuan ta ndɨꞌɨ inka kɨvɨ ta nachaa inka xiñi vitya ndɨꞌɨ inka vitya <noise>